Retoa ñakora fototsiny ñy tômabily :-ñy laro, misy ñy laro manuely misy ñy laro automatiky ;manahaky anizay ñy môtera, misy koa ñy môtera añatiny mirehitsy, misy ñy môtera elekitiriky; misy ñy gasoaly, ñy esansy ñy herinaratsy, foibeny ñy mampandeha azy ;ao ñy vôlan, ao ñy kilakisôny, ao ñy vitesy, ao ñy firin ;rezao aby ñy akora fototsiny ñy tômôbily.